﻿Obu mba nintambura, kukozesa entambura eya taxi oba train oba baasi, katugeze ningenda nkomukyaaro, bimaraho emitwaaro nkaikumi oba ikumi neetaano, mumweezi nsobola kukozesa entambura <noise> ya- yokurubata oba eya hansi emirundi nk'ebiri.